Se aukuague, jae oime mɨmba reta oyoaviɨ, yagua, mborevi, tayaju, guasu pɨta, taitetu, guasu, akuti, tapiti, apererea, anguya, ɨjau, jare tajɨ